कै है सा हुकम ऊठ है वाणा ना रगिस्तान रो झज्ज वी खाव है। और आना ना सात दिन तक बिना पानी भी रख सका ऊठ रा पग्ग छोड़ो और डड़ेदर्र हुआ है ऊठ हुआ झुका एक्क बार मैं दस लीटर पानी भी पी सका है।